دا ممکنه ده چې خپل شخصیت بدل کړو، خو دا یو اوږد او پیچلی پروسه ده. انسانان کولی شي د خپلو عادتونو، فکرونو او چلندونو په اړه ځان پوه کړي او هڅه وکړي چې مثبت بدلونونه رامنځته کړي، خو مهمه ده چې په دې پروسه کې صبر ولرو، ځکه چې د شخصیت بدلون وخت او هڅه غواړي.